אנא כנפצל נתחתכם פעלמאא' חית הו ענצר דרורי לחריה ויכדר יסטעמל ביטורוק עדי'דה בחאל א-שرب, אלפלחה ואלתנזיף, אלמאא' יכדר יכון הד׳ ואו בפנף אלווקת קווי וענדו ת׳ת׳יר מהד׳, תתחכם פנאר חתיר אכּתאר כיד יסתבע דרר כבּיר אם מתחתכמנאש פיה מזיאן.